Mai le de, made la yele made laiktai ya iya ei an anea hinia idipu ehiya ei an anea yasua etipo lodi lokai yaka ek tai hunu nua lodi lokai.